Yi a muya na mɛna a mɛ zun dada hobe dimiyan nɛ mu ya wesin na ma tete abe un ɲa we tore cururu mawɛ un ɲa we tore cururu an ya jira be benu hobe dimiyan nɛ mɛ mu a benɛ mu he ma tete sinon muya yi na mɛna an ya bɛ zun dada a mɛ bɛ zun dada muya wesin mɛna